Jadi makanan yang paling sa suka baru paling mahal ada dua itu yang sa paling suka skali, kimai, sa pengen makan barang itu, sa ingin skali, yang pertama tu lobster laut. Ah, <noise> itu dia pu rasa itu kalau sa nonton di itu tu kayak <noise> kepala yang dong bilang ada tai juga dong makan akan tu sa kayak penasaran skali. Ini dia pu vitamin tinggi bagaimana sampai harus <laughs> ini kayak sehat skali o, harus makan boleh o. Baru da pu harga sa pas liat ini anjay sa juga gila juga lia de pu harga ni bisa satu juta sampai empat juta tu padahal cuman satu ekor. Belum juga kalau dong hitung itu per kilo, mama eta, ko mampus sudah tu ko pua uang, itu kalau sa pake dengan sa pu uang makan di saat-saat kulih di jo-salatiga sini, tuan allah, itu mungkin sa bisa makan satu tahun kapa empat juta itu. Yang kedua itu yang sa paling senang skali yang sa ingin skali makan itu king lobster, wah, kimai <noise> itu sampai kaki-kaki juga tu da bisa buka isi dalam itu da pu daging kayak ko tau paha ayam itu ko makan paha ayam, aih, papala punya ini memang, sa kayak makan barang itu. Da pu badan juga da pu daging tu paling banyak. Belum lagi kalau kasi masuk nasi ke dalam, aduh tuhan e, sa punya pengen saja. Sa ingin skali makan barang itu tapi da pu harga ini ko bisa gigit jari kapa. Da pu harga ni dari satu juta tujuh ratus sampai sembilang juta. Mampus ka tidak. Ko beli motor di sini sudah iyo baru ko pake ke kuliah. <laughs> Itu da pu makanan yang paling, aduh, tapi de pu sehat juga, da pu kandungan tu sehat-sehat. Tapi ya itu yang mahal belum tentu dia <noise> ya itu sudah mahal tu sudah pasti sehat jadi selama berjuang sudah e. Tuhar ini sa pu keinginan ni sa harus makan barang ini, tapi kayaknya selesai kuliah kapa. Kalau kuliah ni kayaknya nasi-nasi padang saja sudah sampai sukses kapa. Begitu saja e. Jadi sa akan pokoknya dua makanan itu yang sa akan ingat selalu sa harus makan barang itu, dua itu, lobster sama king crab. Waduh.